frumvarp heilbrigðisráðherra um þungunarrof var samþykkt á Alþingi nú á sjöunda tímanum þingflokkur Sjálfstæðismanna klofnaði í málinu og Bjarni Benediktsson greiddi atkvæði gegn frumvarpinu sveitarfélög í samstarfi við lögreglu hafa látið setja upp fjölda eftirlitsmyndavéla á höfuðborgarsvæðinu á síðustu misserum Kristinn Hrafnsson ritstjóri Wikileaks telur að

yfirvöld hafi verið beitt pólitískum þrýstingi altjón varð á hluta Seljaskóla í eldsvoða um helgina og byggingar og skólastofur eru fullar af vatni rannsókn á eldsupptökum beinist að loftræstikerfi skólans áttatíu prósentum alls lífræns úrgangs á

Norðurlandi er breytt í moltu framkvæmdastjóri fyrirtækis sem sérhæfir sig í moltugerð segir að gera megi enn betur

gott kvöld við biðjumst velvirðingar á því að þetta verða hálfgerð myrkaverk hjá okkur í kvöld því

okkar eru í verkfalli og verða bara svartir mögulega verður önnur grafík eitthvað skrítin eða sein fyrir en við byrjum á Alþingi frumvarp heilbrigðisráðherra um þungunarrof var samþykkt sem lög frá Alþingi nú á sjöunda tímanum með fjörutíu

atkvæðum átján greiddu atkvæði gegn og þrír sátu hjá Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir er á Alþingi þar sem þingmenn hafa tekist hart á um þetta mál atkvæðagreiðslu um frumvarp heilbrigðisráðherra um þungunarrof var frestað í síðustu viku og því var nú síðdegis komið að lokaatkvæðagreiðslu um þetta mál sem svo hart

hefur verið tekist á um ráðherra mælti fyrir frumvarpinu í desember og síðan þá hefur það verið til umfjöllunar í velferðarnefnd fjórða grein frumvarpsins er það sem tekist er á um en samkvæmt henni er heimilt að rjúfa þungun konu að hennar beiðni til loka tuttugustu og annarrar viku þungunar áður en atkvæðagreiðslan hófst var tillaga Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar formanns Miðflokksins um að fresta afgreiðslu málsins felld en hún var studd af stjórnarliðunum Jóni Gunnarssyni og

Sigríði á Andersen þingmönnum Sjálfstæðisflokks fjölmargir þingmenn gerðu grein fyrir afstöðu sinni í atkvæðagreiðslunni og þar mætast ólík sjónarmið

skref í þá átt að

eitt stærsta réttindamál kvenna

fram í umræðu að það hefði þurft að

þú hefur ekki sparað stóru orðin

poppa upp úr manni í hita leiksins

úr manni í hita leiksins

við hefðum fallist á sextán vikur

hefur þetta áhrif á samstarfið ég tal ekki

eftirlitsmyndavéla hefur verið settur upp á höfuðborgarsvæðinu á síðustu misserum

í samstarfi við lögreglu íbúi í Kópavogi óskaði eftir því við bæjarstjórn að eftirlitsmyndavélum yrði komið fyrir og þeim beint að helstu

í bæinn ég skal viðurkenna það að ég var ekkert

mjög fylgjandi þessu og þegar íbúinn hafði samband við mig þá sagði ég honum að við í pólitíkinni værum mjög hugsi yfir því að fara þessa leið ég benti honum á að það væri kannski sniðugt að

í íbúakosningu og íbúarnir ákváðu þetta að þetta væri góð leið til þess að reyna að vera með fyrirbyggjandi aðgerðir þegar kemur að innbrotum í hverfinu búið er að setja upp myndavélar á sex stöðum í Kópavogi og fleiri myndavélar bætast við á næstunni samkvæmt upplýsingum frá lögreglu þá

hefur þetta komið að góðum notum og það hefur orðið til þess og við sögðum að þetta er tilraunaverkefni sem

og í framhaldinu þá hefur verið ákveðið að fara í fleiri hverfi

síðan förum við í smárann og Digranesið en í rauninni er búið að dekka allar efri byggðir eða byggðirnar fyrir austan Reykjanesbraut flest mál sem Persónuvernd tekur til umfjöllunar fjalla um rafrænt eftirlit almenna reglan er sú að rafrænt eftirlit til dæmis hefur verið metið heimilt við ákveðnar aðstæður en það er þó þannig að tilgangurinn með því þarf alltaf að vera skýr og hann þarf að vera málefnalegur það er sem sagt algjörlega skýrt að það er eingöngu lögreglan sem má skoða hvað gerist í þessum myndavélum það hefur í það minnsta tekist að upplýsa eitthvað í kjölfar þessara myndavéla auk þess sem

mörkin milli persónuverndar og og öryggiseftirlits ja ef maður hefðu nú svarið við því í einni setningu þá væri nú lítið að gera hjá mörgum í dag og Persónuvernd

mikið af málunum sem okkur berast en það er nú bara þannig

að vakta lóðina sína þá á hann að vakta lóðina sína en ekki annarra stofnanda Wikileaks Kristinn Hrafnsson ritstjóri Wikileaks segist ekki búast við

að Assange verði ákærður Eva

blaðamannafundi í morgun að málið yrði tekið upp að nýju en það var fellt niður fyrir tveimur árum

alla tíð neitað sök í málinu en hann afplánar nú fimmtíu vikna fangelsisdóm í

fangelsinu í Lundúnum fyrir brot á skilorði Kristinn Hrafnsson ritstjóri Wikileaks segir sérkennilegt að rannsókn sé hafin að nýju þar sem tveir saksóknarar hafi áður lokið henni það er enginn vafi í mínum huga

pólitísks þrýstings sem hefur verið á embættið og stjórnvöld í Svíþjóð að svara þarna einhverju kalli við vitum ekki hvaðan sá þrýstingur kemur en við erum búin að sjá mikið af pólitískum þrýstingi í þessu máli frá upphafi til enda þá segist hann ekki búast við því að gefin verði út ákæra vegna málsins ég vil bara segja það eitt að þegar kemur að notkun á hugtakinu nauðgun í þessu samhengi þá fyllir

það mig óbeit vegna þess að af hálfu konunnar rímar á engan hátt í nokkrum skilningi við þetta alvarlega hugtak nauðgun bandarísk yfirvöld hafa óskað eftir því að Assange verði framseldur fyrir meinta hlutdeild í birtingu trúnaðargagna árið tvö þúsund og tíu það er nú í höndum breskra yfirvalda að ákveða hvor

allt snýst um það er að segja sá einbeitti vilji Trump stjórnarinnar að koma honum í fangelsi líklega fyrir lífstíð

að nýlegu loftræstikerfi skólans að minnsta kosti tugum milljóna og skólastjórinn segir að staðan sé sorgleg eldur kviknaði í Seljaskóla laust eftir miðnætti aðfaranótt sunnudags þak skólans var rofið að hluta til svo hægt væri að komast betur að eldinum og lauk slökkvistarfi um hádegi í gær þakplatan er steypt sem kom í veg fyrir að eldurinn gæti læst sig í kennslustofurnar fyrir neðan það er ljóst að það hefur orðið mjög mikið tjón hér í Seljaskóla þakið var rifið af hérna fyrir ofan mig það er rigning í dag þannig að vatnið inn í stríðum straumum hér er allt á floti

ljóst að það verður ekki

er sorg í hjarta að horfa

á þessum stað Magnús segir að þúsundir lítra af vatni hafi lekið inn í húsið og að tjónið blasi við hvert sem litið er ljóst sé að rífa þurfi að minnsta kosti hluta af veggjum hússins starfsmenn skólans unnu við það í dag að bjarga því sem bjargað varð meðal annars gögnum frá nemendum skólans hvað er vitað um eldsupptök

það er ekkert vitað það er

frumrannsókn í gangi en sú rannsókn miðar að er undir þakinu þetta er annar bruninn í Seljaskóla á stuttum tíma fyrir tveimur mánuðum kviknaði í út frá rafmagni og þá urðu skemmdir á tveimur skólastofum við

í allsherjarúttekt og ég hef í morgun fengið loforð um að það verði gert ekkert skólastarf var í Seljaskóla í dag en til stendur að hefja starfið að nýju á morgun í þeim byggingum skólans sem sluppu sem og Seljakirkju og félagsmiðstöðinni Hólmaseli alls eru sex hundruð og sextíu nemendur í skólanum hvernig taka börnin þessu eru þau ekki

verið skóli í dag algjörlega mjög sorgmædd við erum búin að hitta mjög mikið af börnum hérna úti og þeim þeim líður ekkert vel og börn sem eru hér inni hafa misst allt sitt þannig að við Askar hauskúpur og verkfæri eru meðal þeirra muna sem er verið að raða í rúmlega fjögur þúsund fermetra geymsluhúsnæði Þjóðminjasafnsins flutningarnir hófust fyrir

þremur árum það má sjá hjá mér að við erum ekki alveg búin að koma öllu fyrir en það er svona við sjáum í höfn kannski sagt að með haustinu þá veðrum við búin að koma öllu á sinn stað það má segja að allur safnkostur okkar það er að hundruð þúsunda gripa og og milljónir ljósmynda sé nú

allur í örugga vörslu þar sem er búið að tryggja brunavarnir og þjófavarnir og þar sem hver hlutur á eða sína hillu ég þetta eru svona dýrgripir eins og fólk átti á sautjánda átjándu og nítjándu öld og geymdi sínar fínustu og eigur í og nú höfum við mjög til og það hefur gefist tækifæri til að sortera þetta eftir stærðum og jafnvel eftir

gefur nýjan vinkil á yfirsýnina og eykur við erum að flytja

og allt upp í stórar altaristöflur og

stofnunin er búin að vera starfandi í hundrað fimmtíu og fimm ár bandaríska leik og söngkonan Doris Day

níutíu og sjö ára að aldri hún lést á heimili sínu í Kaliforníu í Bandaríkjunum Day sló fyrst í gegn sem söngkona árið nítján hundruð fjörutíu og fimm Day var einnig ein stærsta kvikmyndastjarna Hollywood frá upphafi hún lék í fjölda kvikmynda á sjötta og sjöunda áratugnum þar á meðal

var hún tilnefnd til Óskarsverðlauna árið nítján hundruð fimmtíu og níu fyrir hlutverk sitt í kvikmyndinni

upp úr nítján hundruð sjötíu og þrjú dró hún sig í hlé og helgaði sig dýravernd í tilkynningu frá þar til hún fékk alvarlega lungnabólgu nýverið hún hafi verið innan um ástvini þegar hún lést í dag í kvöld ákveða dómarar í Eurovision hversu mörg stig þeir ætla að gefa

hatara í undankeppninni á morgun opnunarhátíð keppninnar seinkaði í gær vegna mótmæla við erum stödd hérna í aðstöðu listamanna

hér fara allir í gegn sem fara á svið og

tekur við áttatíu prósentum af öllum lífrænum úrgangi á Norðurlandi framkvæmdastjórinn segir að gera megi enn betur fyrirtækið molta e h f tekur á móti lífrænum úrgangi frá sveitarfélögum á Norðurlandi frá Skagafirði allt austur í Fljótsdalshérað breytt í moltu sem nýtist sem

við teljum að ná um áttatíu prósentum af öllum lífrænum úrgangi sem fellur til á Norðurlandi að hann sé að koma hingað á síðustu tíu árum hefur molta tekið á móti rúmlega sextíu og þrjú þúsund tonnum af úrgangi sem annars hefði verið urðaður með því hefur hún komið í veg fyrir losun á hundrað þúsund tonnum af koltvísýringi sem nemur losun allra bíla í Eyjafirði höfum getu til að taka við meiri úrgangi og við teljum að það séu tækifæri á Norðurlandi að flokka enn þá betur Kristján segir að almennt standi heimili sig vel í að flokka lífrænt

telur að helstu tækifærin til að gera betur séu hjá fyrirtækjum matvöruverslunum hótelum og veitingastöðum matvöruverslanirnar ég hugsa að fæstar séu að flokka lífrænt þannig að til dæmis matur sem er útrunninn hann fari í pakkningu og öllu saman í urðun í dag það er dýrara að skila úrgangi til moltu en að urða hann sem eigi þátt í því að

fyrirtæki kjósi frekar að urða þá telur hann vænlegt til árangurs að vera með einhvers konar hvata fyrir þau fyrirtæki sem eru ábyrg fyrir umhverfi sínu norðlenska b jensen og Kjarnafæði og þessi matvælafyrirtæki sem eru að koma með allt hingað ég er ekki viss um að neytendur viti það að þessi fyrirtæki eru ábyrg í sínum umhverfismálum og séu að koma með sitt afgangs hráefni til okkar

á landinu í dag og náði hiti fimmtán stigum

hitanum hefur fylgt töluverður blástur og regn á köflum en dregið hefur úr vindi og vosbúð nú seinni partinn

k r ingar tryggðu sér í dag starfskrafta landsliðskonunnar Hildar Bjargar Kjartansdóttur sem snýr aftur í efstu deild á Íslandi eftir tvö ár í atvinnumennsku á Spáni Fylkismenn eru enn taplausir í úrvalsdeild karla í fótbolta eftir að varamaðurinn Valdimar Ingimundarson tryggði þeim jafntefli í lok uppbótartíma gegn k r í Vesturbænum í gærkvöld og

frumvarp heilbrigðisráðherra um þungunarrof var samþykkt á Alþingi nú á sjöunda tímanum þingflokkur Sjálfstæðismanna klofnaði í málinu og Bjarni Benediktsson greiddi atkvæði gegn frumvarpinu sveitarfélög í samstarfi við lögreglu hafa látið setja upp fjölda eftirlitsmyndavéla á höfuðborgarsvæðinu á síðustu misserum Kristinn Hrafnsson ritstjóri Wikileaks telur að sænsk yfirvöld

hafi verið beitt pólitískum þrýstingi þegar þau ákváðu að hefja á ný rannsókn á meintum kynferðisbrotum

altjón varð á hluta Seljaskóla í eldsvoða um helgina og byggingar og skólastofur eru fullar af vatni rannsókn á eldsupptökum beinist að loftræstikerfi skólans áttatíu prósentum alls lífræns úrgangs á Norðurlandi er breytt í moltu framkvæmdastjóri fyrirtækis sem

sig í moltugerð segir að gera megi enn betur hér látum við staðar numið Heiðar Örn Sigurfinnsson tekur þráðinn í sjónvarpsfréttum klukkan tíu og Sunna

flytur útvarpsfréttir á sama tíma ætíð má ganga að nýjum fréttum á rúv punktur is veriði sæl